الهواية الممث <hesitation> المميزة بالنسبة لي هي القراءة، طبعًا أنا أحب القراءة لأن هي توسعمداركي وتفتح لي آفاق جديدة، بدأتها من زان من وأنا صغيرة بس طبعًا أحبها جدًا لأن هي توسع المدارك، كمان أحب الكتابة، الكتابة تعبر عن المشاعر والأفكار وكمان تساعدني على تطوير مهارات التفكير حجتي، هذول أكثر هوايتين أحبهم القراءة والكتابة.